Am ni amraya manam, am tu amra aife, am huna hoholo luman. Am te am bakwelti amra aife me. Amra aife sirakakar yana, am tuam ni me, am lolohok am. Ne hua am ra hua kabala e luman siforuk ne amra yamana anin, melewa anin, amra kabala'ate. Dindak ni am, am wahasae, am rayana nim, am onese. Se ohot, se batatifem, suna seray esen enin no taf anin meun. Sirai un, sira say saya anema, melewa siohot, ham waha huam rakabala este borok, am yamala ma uufwam sif'am melewa an am hunawa am salemte hamakala te lolohok. Am huna amra kabalama e, kunaiwa saleste ikai sef, ama ikabala esa esa niam te loy ibuhi. <hesitation> am ne namra ya mana ma nehuan amra, kabala loya mabota te ey rindak ne amraa. Kabala anama lai amra ya manam, ya kaa om, <noise> foruk ni yamabota om, ese om makalai humra nainem ese lohok helai haita'ai lolohok. Am maun, ama eta huna tara esa anin, <noise> ya mana anin tu umra ya mana a'hoholote tehaa. Bakawilte luman ni, hiram ya mana matu amra ya mahum, amraya mabota ni. In hoholo luman, ama amraka balaa enis, am leke ya ma anem hau foruk lolohok. Am mulaa amra uma nainem, am atoran nem raranasa, am ai lolohok.